أتوقع أنه درجة الحرارة الأمثل خلال النهار هي الدرجة المعتدلة الوسطية اللي هي تكون ما بين العشرين للخمس وعشرين ما بيظر لو أنها أجت للثلاثين خلال الليل أتوقع نفس درجة الحرارة الجو يكون معتدل مع نسمة هواء باردة و خلاص لكن.